Un bei'ung, pa',pau'.

Lem keluarga arai mesti arai lak hormat ngan menghormati(tunuk) ngan si brul ngan si brul ,wei adat (sawai) ngan lun lem taak mak arai

Non program radio si nah ngai nok wei laan kalaw, ken hmeu kayan, hmeu iban, hmeu kenyah atau hmeu lun dii

Madei' madei' si brul ngan sibrul ngan madei ayo lun anak-anak amai.

madei papah dut ayok deh maeu sin gona sin neh ngan arok dagang deh weik weik

eek'kai eek'lek'lem ayo' eet nok la sing'eek dung'-dung' miton doktor misi' nok dong hospital.

Mlung bul nok wei pipi laaq, ngan amang nok wei laaq ngan nuung nok wei pipi breu

Teknologi mat telepon, laptop ngan mat injin. Iijin deu

Eek wei laan mai laot mai mmeu padi mai panai padi mai lamuq mai aroq mah. Nah laot wei laan eek dong lem aa… aweng eek

dong lem aweng dong nan eek wai kampong eek, wei' siew dong si' nai, am tah yah plo' am tah yah hnep, wei' mbou anok, wei' hnep hnep yah, wei' lun anok lem aweng eek

Nan masa siu ndin, nan masa siu pelcen, nan masa siu belgu'ung.

We always wash our hands every time we want to eat. We wash our hands so that our hands are clean. There is no disease attached to the hand and inside our body

Eek kak, eek maeu ngan patoq si ayu nok wei ai

Longdeu nok nan an ek nal hnong ek wei' laan man yah, ek dung-dung alak eunbei, paau pei' nah endeu leongdeu ma an ek man panet siu.

Sung hneu leperot langet, sung hneu kaleng wan hrong, aa.. ngan aa.. Ngan sung hneu tenhlet ngan sung hneu beladin.

um maw mala’ adeek-adeek nah eek, an eek nnaak mala’ - mala’ yeh. Pran nah atah eek nnaak yeh pah yi. Maw, et le’ eek aroq yeh yai. Am masuk-masuk nah rekod si’ eek ai yi. Maw, nonoh. Et pi-pi le’ eek aroq yeh yai. Okay

Lawai-Lawai, aseau- aseau ek malan

Nai si aa hmeu aro' deh Sinai, kan papah dut aa ayo' sekolah dong lem nan ceh. Mau lem sekolah lem nan tam hma' ngai alam sekolah kampung nah, biasa saja aa sekolah tam.

Madei lem ayo' lun ek abin, abin non nan ek wei' laan agar lun aa ek wei' piyak.

mlai ayok berurusan lem arok kerja kerja ma bret ai

Nnoi am arai le' ayo' skola' lem aweeng taam ngai. Aa alam lem arai dong hma' ngai alam le' arai aa ayo'-ayo' skola' ai nnoi am arai le' aa ayo' skola' ai dong ngai nnoi.

Hrol aal, abieu aal ,susu ,awiit ngan long deu

nai si mheu breu, kan papah dut tam, mup ligit, dei tah ligit tam selamat dong lem bank ngai.. nah deh pa.. aaa am ma' am wan ligit ai am tam lek lak mup aaa madei' yah hran wae..lun ma wan ligit yah tau wei lek

nok nan nok am parap arai man barang yang on arai goreng goreng dengan nok nan nok lok lok pei pelkat nah am arai parap man nah

Mai lem'aweng nok'aro'eek blaweng yat.

Nok pelabi brung irat lem sungneu amai adin yah bileng lemdin. Bileng lemdin nah si atol sungneu nok an amai mat sing siu hnai.

Nan nyen lotong, nyen nyop Suling, nyen gita

Nyel hmeu ketua kapong(lun rah lem Aweng) ngan nyel hmeu ketua adat(lun rah aro atol adat)

kai arai lak lek aa aa.. lem anok et' ai, mesti arai lak nteu lem lun ma wei' ai dei tah arai lek lem nok wei' ai hran an eek pa..

Lem aweng nan eek mluen plooq pi pi sieu

Anak mah' breu dong lem aweng amai wai, aa karena deh pi wan ileh kan, aa deh pi mai belajal anok mah' wei' ai, aa deh wan sekolah belta', jadi pellu deh lah' madei aaa anak-anak mah' breu' pawa' ai aa lem aweng deh hlong, supaya pahat-pahat lah arai Leh aa wei' ileh, wei' leh' anok mung-mung. Nonoh dut.

Wayang eek wei laan nal, lun aro' era, lun embou padi lun um um aro ma ngan lun mwal

Arai gonah bank lem talian aaa wei' lagi pakai nah hnong yah am arai malan-malan mai luar ngai an dong hma' cehpun Ceh parap lah' aaa mrai ligit Mai bayar barang Ceh.

Am wei le’ aa.. ngatol ligit masuk ngan ligit kelwar ngan am wei le’ aa.. maeu aa…barang dagang ngan wei-wei

Aa am arai le' ai' si' la'eu suel ma' lem'ale ai'. Tapi luen ma' la'eu deh kai suel deh lem'ale ai' hran hlei deh nah la'eu deh hran we', papah yah pah.

Lem hmueng amai anak saban ai aa.. ko’ duet amai mai tempuen kan, mai tempuen nguui aa…percaya nah Yuhan Yesus aa… nah si’ hmueng plabi wei an amai nnal lem raang amai sebab ndeeh amai aa... adien am papuq jadi lem hmueng nok nah adalah si’ sieu nok aroq amai wei yaat

Nal telepon nal telebi mai nal liptop.

Dong negara amai Malaysia aa eek nnal memang lem skola nan lah loe' naan hmeu lun ko'duet hmeu lun aa native la dong si'nai ko'duet hmeu Iban, hmeu Kayan, hmeu Kenyah, hmeu Saban aa hmeu Chinese anok ma' nonoh ai nan

Arai maq marat ai hran am arai le’ ah…ah …tek noo loo gi nok nok wei nok an luen patau aroq ai hran ah… luen nok wan sekola ai dei tah wei le’ menot lem ayo’ nok nah hran hran

Memang kai arai wan telpon bimbit naipah, aaa memang arai lah' bayar nai, papah dut arai lah' bayar yah kai ceh gunah yah memang ceh lah' bayal yah. Kai ceh mai keja aa nan gaji ceh, ceh memang parap bayal telpon Ceh nai net-net blinlah kalna telpon nai si anok pelu yah bah lem lun arai bah Nan arai imeu' lun kan

lem ayo aa arai lak menot atol nok aa..on ngan kerja wei' nok pi aa arai arok ai, am arai kerja ku'dut lun ai pah am arai lek atol kerja ma wei' ai.

mau em lem ayo' mai lem pei', pei, memang wei laan eek mai yeuk', aa nonoh tah kai mai lem pei' lok awit wei laan eek mai nnop

In our family, I take care of them so that they can grow up with a good life.

aa erat ngan pengalaman ek kerja nok aaa paling menekan ek adalah masa ek aaa melibat lem dagang kudut masiu barang nonoh hok so nah sik mencabar bagi ek la karna arai lak mei menot menot barang nok an arai masiu madik madik ngan lun pah madik weik yah papah dut weik barang nai gunah yeh wan brul arai

Serangga(nok hlut-hlut, nok lamang-lamang) nok pelabi rah nok lek ek yah nah bong aleng ngan bonggoot

Kai alam lem Budaya amai lun saban, lun alam wei laan lun mung bul talon ayeuu ndeh dei hok..Nah memang(ayo') favourite(laan) kira wei laan lun maon mat Bul nok nonoh dut. Tapi nnoi lun mat bul maya teknologi( kemajuan) .Masa nnoi Non saja bul pun(pah) wei tah yah.yang(nok) penting yah ngam an ceh mat, an ceh pakai(mlung)

Tam la' tam nok be nok wei, wei vitamin tam man awit, tam man un ret, tam man wei wei non saja wei nok aa masa nai aa nah prap nan tam aro tam wei' aheeng.

masa ek cik alam ek mei sekola lok lun hgui ek. aa bangsa kenyah, bangsa kelabit, bangsa saban. ek emeu2 deh pi nah weik nah lek ek emeu hmeu mak nah

Na kerajaan amai mrai si program nok wei wan amai, ko'dut sul Saban mai nyop bas, ngan tah mai marang.

Kai deh la'aro'pile'k dong len ngri amai deh mai kempen pi' deh kempen tau dei' nah mai undi dei deh madik ai si pilek ai yeh nah jadi ketuah.

Eek selalu gunah telepon bimbit eek. Am kira aa din lah memang senantiasa eek gunah yeh kerna contoh eek lo la kol ataupun eek la' baca' berita eek la' nnal nnal news aa loe' la anok la on arai gunahkan arai nnal la' lem telepon arai mueng mueng anok nnoi. Gunah ou' telepon nai lem sieu hnai

pei' erat Long Banga mai aaa dong saot yai..yah manot maya' ewang pei' nah sing sing saot